<hesitation> niisi n iti se'em de la, ba tari la wuntɛɛŋa la n nyakɛ dɔɔ na la ba ni behɛ la wuntɛɛŋa la n nyɛ dɔɔ tɔ zi'an la ba ni doose la bilam bee ba beheri la tiŋa la <hesitation> tiŋa la n ani ansɛka taaba buuri bee ba ni behe la samanɛ la aŋa gee nyaa bisɛ nyaa ba wan doose la bɛ. Wuntɛɛŋa la, ba ni bisɛ la wuntɛɛŋa la n isege koo wuntɛɛŋa la zona la koo e yehena la a zon la beha bɔba dɔla bilam ita ŋwani ɛɛra mɛ. Ba le kelum <hesitation> bisera wuntɛɛŋa la n sigeri zi'an bɔba mɛ kelum ɛɛra. Ba ni le kelum tara sɛla pa'ahɛ bisera ba ɛɛ de la ba tari la tiŋa la n ani se'em la, ba ta'am behɛ tiŋa la n ani ansɛka taaba.